شهري المفظل بيكون شهر <hesitation> نوفمبر <hesitation> أحس إنه شهر <hesitation> يكون فيه دايما الأجواء باردة، وكمان فيها عيد ميلادي، وأخرج كثير في هذا الشهر بسبب إن الجو بيكون حلو ما في حر، فأستمتع بالأجواء وأستمتع بيوم ميلادي كمان.